Birthday nkomma apake lolomuguire birthday tee ama special day roikene tee turuge paigomma birthday teimmoi. loikenei amanoko tee paigom ma birthday celebrating eetagui tego location tee amanako piare iniounce paigomma birthday. Lopa nne nkaa birthday celebrating etarei in lomargus ne touno ama porugeps or round ama complicated celebrating etopia ureta planning etokui apokui ia birthday loikene tee toi inviting erakosi tee nkomma friends general public birthday intoko planning etagui tee logistic budget ogo oigami. Egutee loikani move etare omoto toi rugotaro ee upui. tee aike sinto planning erakokui ako mui kukupoposi egu sigirai egu ako invitation card, invitation card oparo egu apasi time retano to upuro birthday celebrating etai akotime egu budget apagaro egu card opaipuno egu lokene opopaipugei birthday program redi etamo egu kukunopai prepare eeta noke tee tamoe tantarakainoke tamu store upupumainoke glass eeta fisherman eetoi fish rogai. egu noke egu tee roikene cook etamoi toiupuno cook etanei. birthday tata egu tee iko budget apagaro egu organize eetaro. teego aike need kompakomino egu toa ikomma friends or family. Tee invited guest opogigui. ako tata egu kotom egu concentrate eromino egu tamu egu punpapuro. ia birthday egu on erui. taa mule egu patakoipui. muu kelta ko koro tuntugu tee aike three days koro koro tuntugu punpomino nagai freeze oo kule porugakomino. Egu la last minute iko aike. apakarei tono mani three days early. ea kamo ropa roikene upuro toi arugaipoim. arugu tee tapmoro toi kotom. pempegu egu tee tamu arukaro redim etaro porukaro. Time erugu ee invited guest ee oupui, upuro egu nkakogim tee invited guest, egu tee time nokegere tee nokekene tee card tounokegai lopa tee famly ikogo tee ama mani welcome. Egu toi nkogino tee card teummoi, tee special tamu pougomma tee mau oitasi. Egu ee general public lopa rougai tamu on oporogui, egu tata taa time egu patakoipui tee tamu egu on erui, teego aike cake omi tee temmo punpaipuine, egu taa poogram kuago ako nke birthday apagaro, egu ako program egu sigatai loi ninu taa moc toi rei master of ceremony. Loi family tounoke tuntugu nogai lopa toi nkolaito family rilo apako, egu family member noke tuntugu ikoi toi apakoro ako birthday nke program kuago running pai, ureita sigirai taa lotu, tai community leader or elderly house lotu gere ekenua christian leeder toitaa responsibility opogim, apasi lotu toi apakei akogere birthday. Sigirai egu tee birthday message ogo egu toi pei, birthday owner or family ee taa messages noke apagui apakusu egu sigirai egu cake toi tokitai paigomma plate egu toi porukai birthday tata manipenpenpe, eeroikene tata present ogo porukai, tamu ogo ronroga. Piro loikene turuge tamu toi rogai mauropa ectra tamu ogo toi rogai. Roi tamu touno koruguine touno meragu, publc servant egu tee loikene nke namba nke, nkei egu mauropa. Tamu ogo tee extra arukegui egu noke tee lopa news rugetaro toi upuine egu ikogo maute tamu noke rogorogui tata igiraiko amo tata tamukero egu tega story eeta, story etaro, touno tampunno amo tata tea ago tate anarugom birthday time ogo ora eru. Closing aposom ee roi kene tata korogo un-uru ee roikene un-rumoi tata continue eeta, nagai egu tee beer omi egu toi rogaro roiroipai. lopa taa main birthday party tata sinto apagorogu. Urei taa ako loinke birthday toi nkaro apogim taa muu ia egu locating etogino. Egu apogim loikene paro toi birthday ee upui, tee friends, family, relatives egu sinto apagoro egu ako card komparo, pei, egu pimoi aike mauroba noke, ee tamu mamroa toi punpakiro redi enio, freezer good rogakiro redi enio egu taa time patakoipugu egu tee rogomma cooki gai parokengu iko tamu arukaro toi rouporukai te invited guest kukuropai egu pomporukamo time erugu ee roikene tee toi unupuine, upuro egu taa time apasi pakere toi apagom tee ugusie ke mureugu nagai three o'clock naga four o'clock loi tounoke birthday tontoge apa kuguo, ton togegere ugusie mureugu.